Zao ñy kolotsain'olo a beliziky <shushes> añy: -Aminy ñy fivavaha ,manany ñy ndrañahary inoandrozy rozy ,manany ñy ndrañahary tompoen-drozy ;aminy ñy sakafo ,manany ñy fototsiny ñy sakafon-drozy añy rozy napetrakiny ñy razan-drozy ;aminy ñy fety noho ñy lily ,manany ñy fety ankalazàn-drozy añy rozy noho mana ñy lilin-drazan-drozy koa ;aminy ñy moziky ,manany ñy moziky napetrakiny ñy razan-drozy rozy ,lovain-drozy <shushes> noho ñy rah.